Kimii petu nekiapat imbaret akol pandek. Ekaisyek chemang'ering ako kipetyo ki kipel asista kopek kopetyo kabisa kokianyoru hasa kokianyoru asenet eeng yoto.